<hesitation> Ny haiko amin’ny biby mitoka-monin̈y ze tsy tIa, miaraka moniny amy rô biby namany àby àby io. Karà ataony iery tigira edy e tigira zo no azoko onon̈o aBòakaio irô leopara ndraiky orisy àby àby io.